Furisilesile weru wa iwaat- iwatisa me tarehe ishirini, revucha varenge ngianda singida fuma singida yi hungeta mpaka tiomboi kwa ajili ya mwana ale funga fondoa. Kira lweuje fumiriavo kwazo ndokwa wanyeramab kabila rakula ntafouti na makabila ya kunyati henwa takul vyuvu bati vilmshrwa hewanyeku kute wawa tambrisha vasha kafo lakini mndo mlakule cha ajabu pia vilevile mawe matungwei kozikwata uremzile limoma twatu nevwa lakini pia vima fugaji vete noombi mamburu na mangoku hata ngele voinduvula koli mlaivelia oka kulia segida chombo ikula kwaile kuliya vula ni mndoku kwa ajabu ajabu lakini maondali maazo ziekundule muava tumwe ndishamtule futusa kacha mndokweli mhh